كناخد الخبز ديال السندويتش كنسخنو شوية فالفران باش اكون محمر من بعد كناخد مطيشة كنقطعها دوائر كناخد الخص كنديرو على ماطيشة تاناخد فرماج <hesitation> اكون يا فرماج مربع او لا فرماج محكوك تناخد كفيتة كنقليها فشوية الملحة و العطرية تنديرها فالشندويتش و هكا تيكون واجد